Mbae oyƚvaera jare opupu vaera ƚvate yande ñañono yae ngarako ipuere jakuraivi yande mbae ngara oyƚraivi mbae yande, ma ƚivate yamondo yae mavi jaeramoko oime yave ñanoi mbae yave iyƚkepe porque oime yave ivƚ kotƚ ñanoi oime yave jakugue koño yae jaekavivi erei ma iroƚja yae mbae ngaravi oyƚraivi yande